אחסן דִכְּרָא ענדִי מן אלטּפוּלָה הִי אלוּקּת לִי כּנקְּדִי מע אלעאאִלה דִיאלִי פִי אלצִּיף, דאר גְ'דוּדִי פאלמָעְ'רִבּ, כּנָא כּנלְעבוּ פאלבּלאצָּה כְּבִּירָה וּכּנְדּחכוּ בּזזאף, כָּנת גְ'דָאתִי כּתטּיּבּ לִינָא אלמאכְּלָה דִיאלְהא אלתּקְּלִידִיָה, האד אלדִכְּרָא מהִמָה בּזזאף חִית כּתְדכּרנִי בּאלקִּיַם דִיאַל אלמחבּה וּתּדאמֻן אלעאאִלה לִי כּתְשׁכּל אלאסאס דִיאַל חְיַאתִי וּחְתא דּאבּא אִלא חְסִית בּשִי תּותַּר כּנרְגַ'ע נְפכְּר פְדַאכּ אלוּקּת וּכּנלקּא ראחָה וּטְמאנִינָה כְּבִּירָה.